إذا حاب تتبع نظام غذائي صحي، فيه شوية نصايح ممكن تساعدك، أول حاجة تقدر تقلل من السكر تدريجيًا -عش- عشان ما تحسش بالحرمان، ممكن تبدأ بتناول الفواكه بدلًا من حلويات؛ لأنها حلوة، وفيها فوايد صحية، لو حاب طعمه حلو تقدر تستخدم بدايل السكر.